तारे तारे चा पीठ असता जसा की ऑल-पर्पस फ्लौर, केक फ्लौर, पेस्ट्री फ्लौर, ग्लूटन-फ्री फ्लौर, रागी चा पीठ आणि खूप येंचे उपयोग सुधा वेग वेगळे असतात जशा की चपाट्यांच्या सापरेट, रोटिंग सापरेट, सगळ्यांक दुसरा दुसरा पीठ वापरपाच पडता।